حيوان المفضل عندي هو البزوني ، طبعا البزوني حيوان كلش لطيف وينحب ، ويتعلم بسرعة على صاحبو ، ومن الشغلات الحلوي للبزون يكون نظيف ومايوسخ ، ويتعلم يأكل اكل مال بيت ، ومرات اشتغيلو من المول اكل خاص بينو ، البزون حيوان ذكي كلش ومحبوب.